Овози шаршара ба ман бо қувват, озодӣ ва зебоии табиат монанд аст. Вақте шаршара мечакад, гӯё замин нафас мекашад ва об бо тамоми нерӯяш зиндагӣ мебахшад. Ин овоз рӯҳбаландкунанда аст, чун ба ту ҳисси тавоноӣ ва нерӯи тоза медиҳад. Он ба ман оромӣ ва ҳамзамон ҳаракати беисемекунад.